Oie nemo, koholka wala alemo, lakin irkila alina asi mailitani yani adia, lakin nemo lano harama wala wai janmo yani alina tarkotojnei fantilogo, tarkotojnei khamertani galina.